Ɛspaɲe ɲaa loo nɛɛ ho bara suani matete, abe wayi lo meto, to wa ha'iri tawaa lii wan vɛrobe na, biewa tawɛ a vɛri tun wa. Abe maya aho woro we nɛ a mubera ma a pusee. A huo we bii, mɛɛ hoyura yi waa ,to bun pan suani to bera ma vɛ bin yii hanh.